Evan ne nauari apaun, o nauari apaun? Era, tututabeni nanukaim bakaso tatiban eran tutun kikiu biran paui oit ni era. Nangako na wanga nai, e oke nangako akuan in-na nangako koiran e nanga evan emanu puanaim puranoit e. Evan ne omain nanga paun untonim <hesitation> imutop pau era, nanga paua rema. E nangakera nauari dotouari e awanganum, nangakera tutouari avere pan oiran o. Apaui bakasi rouito merako na tuiro, apaun avere pan uturaun e, manap nanga kopiaton isoai nausin sopapu nimpoisot ne oira awangan detabaran ne tunisi popuroit deu opan ne rapaunda, oke. Na isokonoit dakie donisip poupura doiat poanuku noan. E manap ne isop Apaun nangakera tauara bonga noan ne, tumori nimpai e. Dangat apaun nangakera apan abongo nimpa uruain era tamaka wanda. E apan avere pann ne kaupa namit deomait makasunoi muanda nin, manap paui oit ne datoan nangakera awanga nom avere pam <noise> dotovari nangakera purauat, avere pai indun. Na datuari nangakera oiran num kaperan, avere penumon e isop an ne apaun avere pan a muipi. E manap da musuni busibarait te, oironum nimpa e mauau nuisu kikiubi ne tauangan oiriba bukasi nuindo nimpuinoin e katuta pandam. E oka pondem tatum purae marutap mani isop o purain. Apan num dikerapai mi-pia, <hesitation> na apaun amainim averepai munirui koan ne tamakap pauanda purem moni pian. E kamit tamakap taua oira monipia monisipa. <hesitation> Osan ne, manap ko- in awan kosimara poit era, era oit tara nimpuin oira. Era auripan touim manginip paim e, arovon tourim manginip paimine era mapa kosimarako autuk era omain osim boit era. Tamakan kosimare poit ne, <noise> averepan ne manginip pai-in ne. <hesitation> Autup arepait era kopo bira wan niita mai apande bintan nam nanga itabirabai tana kapubio, e manabu tawakapan kobin asibo kosingareboi mani devin oit era takarikoa purain auniba. Dake riki pau puraine aineban konnou itou, e manap pao raistun dan moita paui datuiranoi a- e e katoisipai na awanga nam paui na oiran ne na awan amain nanga paumio, apaumio na e. Aira oit kikibiubin ne dasipa pauno puanomo puanom dabuai, e oira apaniot taraim paui avera, awi munikeran munitui ena pukian. Apaun avere pan, oi osan ne kikiubinoit ai o- iropai bokasitan, apaun avere pan oira. Awangan, oiran na nanga kopia a osan ne datouarie a urapat nion kateran anoit makateran. Averepan tounin imu- iin. <noise>